Ome, ya'l domingu siempri tien síu día de descansu, de dil a echal unus vinus i tenel un vagal pa resolgal. Enantis quasi qu'era obrigau de dil a misa peru ogañu mos vemus enos gangus. I ara los domingus los rematamus tamién con unus churrinus, merendillandu unus churrus que ya quasi que tamién mos sirvin de cena. Quiciás que pa otra genti el domingu sea de fubu peru essu a mí...